Kolontsaigna Chine akagny ndraiky ai, <hesitation> Chine ai anisagny fire <hesitation> negna raiky ai izay tegna oe <hesitation> mianatra makasika fahalalam-pomba tegna manandanja akagny mitsy <hesitation> fagnajagna soatiavigny sy raiamandreny, de avake koao <hesitation> anisany malaza am resaka kung fu sy wisa regny koa zare.